لو كان عندي القدرة إني أسافر للفظاء أكيد راح أكون متحمسة مررة طبعًا عشان بشوف عجايب الكون عن جرب أكثر، كمان ب <hesitation> تخيل إنك تطالع النجوم والكواكب من غير غلاف جوي كدة بس من جدامك، طبعًا هذي تجربة لا تنسى وأعتقد إن هي بتكون تجربة العمر بالنسبة ليَ.